Afan owu ndima owu nkan ndikpono owu ima midukho ukpmo idukho, ima edi akakan mbed emi Abasi ke isoñ, emi ọdọkhọde nnyin ima mbokiduñ nnyin ima Abasi ke ofuri esid. Edieke ofo amade nbokiduñ mfo omokponoe nkpono esine kima numaha owu ukponoke ima akama kpu mkpo akama kpukpru mkpo ima edi imuem ofo ndikopono owu umahae edi ukpono ndom, ukpono ibek ukpono usahi umaha owu ete mme kpono fin anam ke onyin owu ndin edieke ofo amade owu umanamkee ibak uwnda e mfefere mfefere kinj ekededi oknide ima akama ukpono se nfinete edi oro ima enye akama ukpono, idighe ukpono akama ima ima aka kpukpru mkpo ima edi kpukpru mkpo